Zah zen̈y tompona hôtely araiky, misy misy mitaraina zen̈y rô klian klian nakà àby rô. Raha volan̈iko amindrô zen̈y voalalohan̈y fialan̈a tsin̈y, de mivolan̈a amindrô hoe: ambesa zahàko saraiky antony nahavy andrô nan̈ôva tsirony sakafo tsika niany fa azotsika ifampikoran̈esana amirô olo mpandoky àby rô zen̈y. Fa ialàn̈a tsin̈y betsaka oe koa mety tsy miôva izen̈y afaka adosontsika fo rô olo io.